Kanada madaniyati, turli xalqlar va madaniyatlarning birlashmasidan tashkil topgan. Ular ingliz va fransuz an'analari, shuningdek, mahalliy madaniyatidan qiziqarli xususiyatlarga ega.